A pus ama xa chi maxtukan no <hesitation> u manteca pus pus pera yaxa min paxn ka na makgnikan min paxn i paksa no tsama xakni noxa tu tsa paks manteca tuxa lha tuxax makni no pus na pixukan u tsamalh lha min tsamlh xuw paks manteca xa tsama liwana na laktsilikan pus na taxtuni xa manteca manoxa na taxtuni liwana nachanit pus na taxtuni para patim bote chiwani lhax lha stakan xamanteca tino kgalhi x tinkgalhix paxn uxax tali cocinarlinan uxax tali lhawa para para kgalhwat para tsama para ti lhawama xmole kgama li taxtu mole tsama u manteca liwana nalilaktsiliy mi mole nalilhaway eso mi stap nali tsiliy kgama li lhawakan tsama tsama u manteca litsiliy eso para kgalhwat o chiwani para kumu axi xa chich kgama takgalhwanan pera na axni noxa mix pus tsaxa akgan xa tawaka pus unoxa na lhalh Akatuno lha lu katilakgat no chi chi akgawan sakgakg akgawani xa para mi para litsil no min stapu pus xakgani xa na minkgo noxaxni na mix na akgatawakayach xa sakgakga no xa akgatawakayach xa manteca lhax tanuntsa no xa chi aceite aceite xax nali tsilinin aceite nanuntsa xa nanuntsa wanpara xa aceite para na litsilinan aceite para lha lhana lha lha chichi mi aceite makap para mi tsapu chi wani akgalimilhwawan lixkanit akgawakayach para unoxa para liwana noxa kawau chichiniti mi mi aceite chichi n pus kamakapino para para tu talhawapat no mi liwat tsamalh kgamanoxa lha lha kati tawakgacha xa para akgalimiuj chi wani kgama takgalhwanan chixana manteca takgalgwanantsa para para liwana machichinit uxa para lha liwana kati machich pus lha kgama katiwa lu mokg mokg xa takgankgawanan tsama unoxa tsama manteca pus lhuw xa ti ocuparli para mantecauchau lhawakan cheama para mi miskitit natalakgochit no unotsama manteca chonka kaxpat no min pin katalakamawaka no kgama takgalhwanan eso para mi mispulunchaw Para wi mistap xa akgchuchut pus ka ka kgochi talhaw no u tsama no manteca pus tsatatawan noxla tsatatawan pus lhaxkutan para tsa naxkutanian para chiwani eso para para tsa kuwichau para chiwani lhawapat katalhaw u manteca u miskitit pus kgama na kiwakan chichiku nawakan para liwana makgchinita chiwani maski pin chiwani na ka talakawil para tsa taxpat para chiwani pus kgamatsa takgalhwana kumu kgalhitsa manteca na lhawaparaya tsama xtakgal axni na lhawya mixtakgal kamakapini mi manteca u mi masa miskitit ka ka kgochitalhaw no ka maskgokg kgama takgalhwanan tsatata naway lha lhapalh tsatata nalakgatikan noxa na way na wakan mixtakgal porque tsama liwana lhawanit liwana makapinit manteca uxa para na lhawaya no lha na makapiniy pus lha lhalu katilakgat noxa kumu tsa kuesa palha noxa taxtuyacha akgcheno para na machichiy noxa tsa n axni na machichiy pus kgama wan noxa tsama tsama no tu manteca pus man u ekinan lilaktsiliya atsa nawi ti lilaktsilinan max xla xtilan Para pus lhakxniku ekinan lilaktsililina ekinan pus kuesa kuesa tununk ekit kpuwani tsama para wixa ti wa wixa tiwa nawi nawilapa tsama tsa likuchun noxa tsama tsamax xmanteca manteca tsama tu tu likuchukan tsama sasan wanikan sasan wanikan tsama talhalhin tu ankan chipakan katuwan tsama xa manteca taxtuniyach para kumu tsa tsama xa tsa xa xalikuchun para kgalhi takgojon chiwanit pustse no tsama nali pus nali pixokgekan noxa tsama na tsa tsa likuchun noxla nalikuchun tsama enoxa lhawaparakan pus na u ekit lakgapas no chitsa kawaniman pus paksa tu lhaway para tu mixtakgal tlawapat pus manteca xa talakaskin likunoxa tsatata nawan noxa minchau axni para na machichiy maski tsatsa kamchich axixa na nastalankpara xa xamanteca pus kgamats tsatata nawan